Ave, si andu pala praya assín de branu pos no quieru olas. Lo que quieru es augua quieta i crara. I las olas pos me marean. Peru otra cosa es dil en el iviernu, en essus días fierus qu'está unu abrigau i antocis el vel las olas grandis rompel contra la roca pos es cosa imponenti de vel. Assinque las olas me traen mesmu cosas güenas i cosas malas. Amus, yo creu que las olas ena praya más que las desfrutan los surfistas.